Yo salé ngana ri, ndioŋa bokhindini lomounou kou ya da ŋa fina. Ngana daga khobérékhé, yiran nkhobé rékhé, ni thioubou gna khobono kho garan nga kébé, soninkara khalé, ni kégna bokhounou, ngana fo boukhou lomou nda, ngana fo kita khadi na daga fobkhi gnimé da. Ngani dénni lifindana nkha banŋé, ntitini lifindé bégue bogou khéwou ŋa wathia dé, ni lifindé ya mourounou lomou ngana rondi iga soutourini, kha fo lifi nanti ayani khéwou ŋa tane nti ké lipi lémou nda ngana ti danŋaŋé ni kébé ya moula kha atokhi nkhalé ké ya passké gnandi sara ikoumi nthiara ni yiramou ya lipi danŋa iguini rondi khoumbéné khoumbéné fala séré ganti tini koudi yiran mbouré gna rondi ngana guiri kén nkha, gnimé bé gani kha ni thioubou gna khobono moula nga a lipi salé ado brodé, nguéni lifi kha, nti lipi lifindi bouré, ni lipi yiran timanto gna ndi lémou nthiou raga rondini séré ganti tino da ori yiran mbouré rondi. Ngana léfi téli gnakha ngari kou béni lifi kou béni lifi salé ké ni kou méni khawra ni tana ni ya lipi gnakhaŋa angana sigui rékhé bé iganta an gotini.